Ôlolou zaga yege huma geeyiŋaa mere merema ru ina nûwora êzza danara nûwora dîi. Êzza danara ta eke tira ekaa cî mari tiig turoma talaki ekaa cî têere daa tiig eke naana ginna ra êzzi turon turon da nawoo kûi aka naana kûi êzzaa tira na ma zepciŋ tira na ji zepciŋ. Tira ônum zepciŋ tira yala zepciŋ. Ginna ini seŋke kege geeyiŋ seŋke kege geeyine ru bara tigisoo seŋk kûi ini lûli lûlu kee addi soog. Lûlu addi te mire kôi da buzuga kôi te mire kôi ter u buzere seŋka cîma nana ginna ra buzere da ini tira susun kee roo ladik mire. Seŋka owoni ini tira susun walla meli walla yoo iiii kirci walla kati walla êbibi walla ini ti kee da buzoo mire ru siña ini seŋka nunug. Nunuwore mire ini tira seŋke huma da buzzire gor hanayiŋ. Êzza hunaa mire mere ru herigaa buru danara ini tira ŋa ladiroo susun walla têgi walla meli walla kee ladiroo sopu curuunni dîlli kašintu royintig. Te ru bara mire mara inuu laadiŋa meli ye susun ye tira seŋke mayi ladoo mara curugaa ru ter laadig yîgi kasar huma duro ciiŋa ginna kaši dir goyiŋ mire i. Te kee ru woo da soog owoni terere bûruma kôi nuŋu seŋkema kûi kôi huma jûloma da yîsig. Owoni ini kuri garciŋ. Kuri te kee zîrke roo seŋkema nunuwo yerci terig laadig yîgima kasara ciiŋa kaši dir mire coorci cordu tigisoo galci soog te kee busuru mire seŋke huma kokinere maaša burayiŋ mire gûro caanni. Gûro kôi kudu burayi winni ille maaši sun za burayi wugaare ina ara unnu merema ru henni seŋke kee geenaa ina ta mura nûgoora ni danara ni taa ra mire ru ini tira ŋa laadir centig. Hayiwana kuraa na ginna mire rekaa ciiru gura na tigantig gura na halas ladirere maaši huntuu za unnu <hesitation> ôlolou za maašima laadi ni seŋke mayi dî ceŋa ŋa ru dî cenere wug. Mire saa ru bî dowu dunnu dowu na te kee dunni iyoo buru te kee ti kee tirkane na ši buru owonu ši mire ille seke ma da buzu cii ini tira seŋke ma layiŋoo seŋkemayi mire ru faroo rii ladere wugi u amma duro na ta kaa cikire balik au te kee bênno na allau rôza duro ginna Allayi aŋkala hunta cenne te kee.